қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы

менің келесі эпизодыма қош келдіңіздер
бүгінгі эпизодтың тақырыбын күмән мен белгісіздік ол қалыпты жағдай деп атағым келді

ал қазір біраз уақыттан кейін мен өзіме шешім шығардым
егер сізде де іздеген сұрақтың жауабы табылмай жатса ойыңыздағы түйткілдің шешімі не екенін білмей жатсаңыз онда оның шешімін уайымдамаңыз
шын айтамын
күмән мен белгісіздік өйткені ол қалыпты жағдай
ең алдымен мына сұраққа жауап беріп көрейікші
бұл әлемде нақты деген өзі белгілік бар ма
барлық істі өз орнына келтіріп тыныштық күйіне алысу деген концепцияның бар екеніне сенімдісіз бе
жарайды қазір бізге жетпей тұрған заттарды тауып мәселелердің шешімін тапқаннан кейін барлығын істеп шешкеннен кейін ары қарай тыныштық пен тұрақтылық болатынына кім кепіл бола алады бізге
меніңше өмір ол ешқашан бітпейтін жұмбақтар әлемі сияқты
өйткені бүгін қалыпты емес болсақ та ертең қалыптылықты тапсақ та ол қалыптылық мәңгілік емес
жай ғана қалыпты болу деген сөз ол өміршендіктен айырылу өмірдің жоқтығы деп түсінсек болады
иә иә шын айтамын
қай жолды таңдарыңды білмей белгісіздіктердің арасында болу ол қалыпты жағдай
ішіндегі сұрақтардың жауабы қазір табылмай жатса ол да қалыпты жағдай
бұл сезімдер бізді өмірімізден айырмайды
бізге жамандық та істемейді
керісінше олар сізді қайта өмірге әкелуі мүмкін
бұндай сезімдерден қашпаңыз
олай сезінбеймін деп те бұлтарып көрмеңіз
керісінше егер де бойыңызда бір күмән белгісіздік болса оны шығарып қалыпты жағдай ретінде бағалауға тырысыңыз
өзіңіздің күмәндарыңызды анықтап оны сезініңіз
ары қарай ғұмырыңызды анықтауда қолданыңыз
иә өзіңізді білмегендігіңіз үшін жазалап түңілмеңіз де
себебі оны тек өзіңізге өзіңіз қайырымды болуыңыз арқылы ғана шеше аласыз
егер сіз өзіңіздің бойында осы әлсіздіктердің бар екендігін байқасаңыз тағы да ұрыса бермеңіз себебі өмірдің өзі де қатал
қатал өмірде өз өзімізге қайырымдылы болу ол да бір ең керек қасиеттердің бірі
бойымыздағы белгісіздік пен күмәнді үрейді өзімізді қоршап тұратын қорапқа айналдырмайық
керісінше қораптың бетін ашып бойымыздағы барлық сезімдердің шығуына ықпал етейік
сөйтіп сол сезімдерді бойымызда ешқашан болмаған керемет батырлық күшіне айналдырайық
сонымен бүгін біз күмәнді белгісіздікті қалыпты жағдай ретінде қарастыру туралы сөйлестік
ыыы егер сіз адасып өз жолыңызды таппадым мына жерде күмән мен белгісіздіктер бар деген ойласаңыз онда өз өзіңізді жазалай бермеңіз
керісінше осы сәттерді қолданып өз өміріңізге сараптама жасап алда үлкен белестерді бағындыруыңызға шын жүректен тілектеспін
келесі кездескенше